De lo que es kich'ijiñ lanu'u kujuey lichajau cuando saria limy o saria jay lupa rinyiji o sania que likijit o saria jay ndajap batsajau richijiñ pus kauk lanu'u es pu lje'e y pu mole verde y pu mole rojo rapu lanu'u rapu tres kichijiñ rajuik batsajau de rapu lje'e kauk la nu'u es lju'ut lju'ut de rikiung ndajap limy kiajay batsajal minsa y limy mut pus ndajap jay nikiujul de nguljua rapu mas batsa'au y lanu'u rapu rapu se es manatsajau pu lje'e pus lembu lem lumey lanjas mani pa manatut va pu rikiung y jay mana'ey jay manaken se em jay mataut y manaey natau ne chiljua pa manaey nakal manase'eik mi'ia rapu xiljua se lu'uey jay ne nibiajang ne masa mi'ia rapu rajuik bumjey manat'ey nadeung manadeung ne ma'eng manakje con ba'ey la'ua con ndibiejen con nda'e mjiung mi'ia rapu bat'ey l'e pu ba'ey y despues bat'ujul o limy kiajay se nipep lumey con ken mana'ey natujul lu'uey kon nakjeiñ chipia lu'uey batujul con nakjeiñ kutu mi'ia rapu bat'ey antes rapu bat'ey per kiajay chu ya limy neuk se jay mana'ey nake que kuas manatujul pus con napu maiñ majau y batsajau pu ma'eng lanu'u ya l'ol y despues bat'ey m'e se es pakas ngupjey manat'ey pus rajuik lembu ya antes lem mjeung y si es pakas talung pus rapu lembu mjeung maiñ lem tseje bat'ejep ne niyias ndajap lijiañ pu pakas. Y lanu'u rama bupup kjuat rama bat'ey jay kjal pu ma'eng kjal ne pakas ne nikiujul ya mi'ia madeung pe bat'ey kon ngupuy bat'ey batsajau kjal ne nibiajang ne nibiajang cjiljiua ya que mi'ia bupaiñ pus rapu bat'ey jay luljuts y ya que mi'ia jay lu'uey rapu kujupu ya se rinjiuat pu let ya rama l'en rapu lje'e y lanu'u que rapu es l'ets mamu but y kuanse limy pus kua batajau ku'uey con napay y crema bat'ey per limy se ndajap pus pu bakja bat'ey njaung ya se em baleik se es nda kich'ijiñ manday y rapu lanu'u bat'ey ljau con café se putse pus con café y se mu y se kupa pus con ku'os bat'ey ljau y lo que es rapu kara kich'ijiñ jay peuk pu l'eje de talung ma'ey con ma ma con ma'ey na'ua pus rapu lanu'u lembue es bat'ey con saria jay arroz mbeje lu'uey ma lem con mamu ne de rapu se bat'ey jay bat'ey jay li'i tienda mamu que despues que jay rajuik bat bat'ey njaung pus manaju'u naljeiñ rapu bumu rapu y con re bazos bat'ey mbut y ne chijiang o con ngumje ngumje karat ya es ljaung si es baly o manday ne kichꞌijiñ y bumjey na temeiñ pus kauk la nu'u es ljaung re mje'e y se mut pus lembu kjet balik rinjiuk jay lejel mbay kupu mat jay bat'ey. Jay bat'ey tibiak l'ets kara kusau mje o tibiak batsajau rapu kich'ijiñ de rapu kul'os se manatsajau napu kich'ijiñ y rapu se ya despues va lijieng pus l'en deuk se jay ke ndubaik kupu ndutsajau <noise> de napu nabay se juy jay ndutsajau napu kich'ijiñ <noise> pero mas mas kauk la nu'u rapu <noise> re batsajau kunji. <noise>